Iaho avao koa zany sy mbola nampiasa gne machine à laver zay zany fa izy io zay aaa akoraha boaty zakabe zay da misy varangara akoraha vitre a boribory lefa hanasa lamba zany anao da ahisinao amign' ao e lamba ahisinao ao e vovosavony da pendenao mandeha izy miodikoina amignao izy igny sady manasa an'azy ignyzany mikosika an'azy mikobagny an'azy da lefa vita izay da azosonao latagny amizay e lamba atapinao.